אויב איך גיי צוריק צו מיין יוגנט. און, איך דארף עפעס טוישן און מיין לייף, און מיין לעבן. וואס וואלט איך געטוישט? קודם כ'וואלט געטוישט זאכן וואס כ'האב נישט געטון גוט. צום ביישפיל: נישט זיך אויף געפירט וואויל. אדער געטשעפעט א צווייטן. אדער נישט גערעדט שיינע זאכן. כ'וואלט זיכער געמאכט אז איך לעב א וואוילע לעבן. און איך ברענג נאר נחת פאר מיינע עלטערן. און איך בין א גוטע מענטש. און מענטשן האבן ליב זיך צו דרייען ארום מיך. נאך דעם וואס נאך וואלט איך געטוישט? כ'וואלט געווען מער פרייליכער. און נישט ווי קליינע קינדער וויינען פאר נארישקייטן. כ'וואלט פארשטאנען די ווערד פון דעם, און מ'דארף זעהן אריין צו כאפן ווי מער יעדע סעקונדע וואס מ'לעבט. נאך דעם <hesitation> וואלט איך דאנקבאר מער געווען מיינע עלטערן פאר אלעס וועס זיי טוען פאר מיך. און ווי גוט זיי ערציען מיך אויף. און ווי געטריי זיי זענען. כ'וואלט מיך שטענדיג באדאנקט. כ'וואלט געווען וואויל אנדערהיים. און געווען א גוטע שולערין און סקול. און כ'מיין אז כ'האב געהאט זייער א גוטע יוגנט. און אויב איך קען וואלט איך מיך זייער זייער געפריידט צו טוישן די אלע זאכן. ס'איז גראדע א גוטע עצה.